Jiibən sʊwei a fəla mənka bwe mən bwe a ləmimən nyannideniyʊ <hesitation> lii yai yobi yə dərei nənkajii nən nəng ngari nyəra bətəbiyʊ n'kwan baʊ tang a fartən bwibe a laa aliiya murii, fəlalii kələmimənrə kwani bərki yobilii a fəlalii me jənii bwiraiwe, mewʊ wʊ n'bwechʊwi mo wʊ n'bwe bari, wai yobi nən nyagʊ fɨra niyʊ kwan nən yʊlgo rə bətəchʊmra bwelən, bətəbə barəm bətə baʊ far bətə diya hii bətə diya laa təbaʊ fate tən bətə chʊwʊm tə nəngnga kʊsi merəwa yəm go niwe n'nibari <hesitation> bwe dʊwi we n'nyuii, wʊniiki mən nəngngang kʊsi a liiya murii, n'jɨrki kikən daradarai ako <hesitation> a jʊsai ajii n'datadarai n'mwaməmki kən, kabi n'dəgii afar n'baʊ fara murii n'sʊbo, baʊtang a gʊllii fəla ni n'bwei ni ka barə gʊlliinyagʊ ka farə kʊsiya gʊlliiyu yogora a a gwitte <hesitation> bare aganidər, dang dandang a dək ni nəbbə buniyəm burɨ niki ni mebə ngare. Fɨraniyʊ ka kʊse bərirə kʊsi ni nəngngarə rə bətəbiyʊ awai fəla, awai fəla n'yəmbə jənii bwirai wʊbən sʊwemo ni ka nəngnga jənii jənii bwirai nyəngki bərarəki məwoyobita bətəbiyʊ, yobita bətəbi yʊ afəlaiki me fɨrnii bwiraiwe me fɨnii bwiraiwe bən sʊwemo gʊ kachii daaməna gʊwi kəgʊ ka daarəgʊ a fɨrang gʊwi yai fəla ni kangbwei ni ka nəngnga bwiləniri, ni akəma rə kagəm bangəm bə chərem fəla ni kangbwem na yogorə ii <hesitation> kʊsi ni nəngngari a fəla kangwei kini kakəmaki bə chukʊ kida nyobitə kʊwi men yobi nya wʊban sʊwe mo ni bətəbə kʊwʊm basʊwego kələ nəngnga <hesitation> bətəbi yʊ, niya ni ni ka kantətə kətəlei ka nəngnga kʊsi kan yogore n'nəngnga yʊta dəndang n'barə gʊliitə dəndang, n'nəngnga n'barə fatə dəndang, n'sʊwo mo n'nəngngang jiigote swiyorki kən diya n'nəngnga jiigota bətəbiyʊ bən chuba mon'nəngngang durong mo bweli tən, bwechʊ wiwe məni n'bətəbi, n'nəngngarə nyaingkə ka bətəbiyəngki bən juro swetee kən kawebwi yai fəla ni a kəma yaifə laiki ni bəchu kʊ nyaingke fələ mən ka muriiyuwe menyagʊ. bərki yai jənii kʊ nyaiyəngke ka kasuu. N'kəmarə fəla lingangti n'nəngnga lingang ti rə fəlla n'nəngnga kʊti rə fəla n'nəngnga ligariiyu n'nəngnga liigotə wargʊwi rə fəla n'nəngnga <hesitation> rə fəla n'nəngnga kʊti rə fəla n'nəngnga liigoriiyu n'nəngnga liigotə wargʊwi rə fəla n'tobiitii yau jənii wargʊ n'nəngnga ni kang bwe, tobiite n'sa langtang n'nəng nga fingilate n'nəngnga jənii dang dang dang dang nika dure nyəriki bəgrambanjii nəngnga grəng, bən tobiitɨki kən yəm nyərikən nəngnga fərəng ki n'biitamʊ a nəngnga yariki kən yəm nyəriki bən maanən fiyang gərəng, ki nəngʊ aba nn a təm tətaʊ liigorii təngʊ na banən atəmki kən yəm nyəriki bən manən fiyang gərəng, ki nanʊ mən faʊ n'bwiwiki n'yəgii n'nəngnga durangki kən yəm nyəriki bən nəng nga gərəng ki wʊniijii ka chiibwi ləmang. A fəlaiki kənanʊ nəng atari ba banki məni basawe go n'wʊlai ama ki n'baimən bwemiyʊwʊng ki n'wʊnii ki nəbbə mʊm ba bɨnɨm ka nganyang go nyənkəng baʊ bwewʊ gərəng ka nəngnga nyagʊ bəki ka nəngnga yari mʊ nyagʊwi ni n'bwei ni ayəmbə mo nyəngke mo mo gʊjii nyəngke, fəlali dudɨnɨgɨnɨn kawe ni ayəm bə-ayəmbə gwilate a yəmbə nyate məni ni a yəmbə jii bwira bənsʊwe mo kən təm nyəngki jii ni ayəmi yəm jii na n'nəngnga kʊ si, na n'kobiyewa kai n'ben dədai rɨmorii ki n'kabin jɨr, n'diya kan tətə kətəleiki. Kən kawebwi n'beng chiitəna kʊsi ko dɨgii ba nyana kʊsi n'diya laa n'din bawe far kəmta nəngnga kwiyʊ n'kobiye n'ben too biite, n'di totə nəngngan durte tə chiitən a kʊsi. Fəlai yobita bətəbiyʊ nən nyagʊ, wai fəla agwa miyʊ ka nəngngai mən nyagʊ bərki n'chubə da wai yobitəkʊ bətəbi ka təmra wai yobite merə ni nyəngkə niba sʊwe go kəgə nəngnga jogər rə gʊmi chəre go ka nəngnga gəmən jiime nyagʊwi, me nyəra rəkʊ bwe kʊwi ba dəmən ba nəngnga jogər nanmwe ba dəmən mənnanʊ n'baʊ ki baban ba kəba n mənii ba nəngnga jogər nanmwe awai fəla wʊnii jii bə yəgii nən nyagʊ tən bətən chʊmtən bweləm, mwami n'nəngnga kʊsi, mwanii mən yogo mən nəngnga kʊsi tən bətəm chʊwom mən nəngnga yʊta tən bətəm chʊm alaa ki kə biitə ki n'wʊlaijiiki mən nəngnga kwang məni me gʊjiiwe yəra yari, bwechʊwi bayo merə jɨna bui, meba daa gʊni a fɨrii me gʊni ba yəgi adaa kəmaranggo bwe chʊwi ka nəngna nyəngke ka nəngnga nyəngke afəlatən a fəla ni n'bwei ka bə <hesitation> niya grabi kəmarang ka kəmarang ka bətəbiyəng yobi ta bətə biyʊ ka nyagʊwi to awau fʊla wʊniijii ka yə gii yom nyagʊ bəra kayəgii yomnyagʊ.